Teaken, mengelouan linabung pinake engkasa kepaarku minake ellalupapoto, wongsalana pinake, mangeangken oh <hesitation> labung <hesitation> linabungengku nitu kasah kepaarku ka apa mepaaren wian nuak, ka apa loola dekaampit ka apa pelilalanne kaampit nyanate pemake maken dei, ellilaku tela tuanna ka- kasah kepaarku ka apa nepaaren wian nuak nitu elabung pemake makeng kunne.